أول شي لازم أفهم نجاط ظعفهم، بما إني بطل خرجة عندي جدرةٍ خاصة مثل جراية الأفكار، بستخدمها لأفهم نواياهم إذا كانوا فعلًا أعداء يسعون لتدمير الأرظ بجمع فريجي من الأبطال الخارجين ونتعاون لهزيمتهم، من خلال إستهداف نجاط ظعفهم وهاي أول خطوة لحماية المدينة والناس.